Awàlang aro na yà n fa n ga pa̱ mma mi ka̱ ngga mmwo inok, ìzun igi ìzun iga adubu isəmparəm ìzun iga dubu adubu <noise> isəmparəm, n ga pa̱ ń gá ḿ mwo inok kà̱ mbin nwase n ga, n ga pang nranggang, n ranggang n ranggang n ga atak anəm va̱ pa̱ mote uwa i ga i yà unəm uga ka̱mshi mi, i ka̱mshi mi ka̱ ta, n ga te, n ga n ya na uza̱ ɓa inok ká̱ nda ta ka̱t, uza ɓa inok ká̱ nda ta ka̱t, n təm n təm n təm n təm á ga rwam mi, n le nva̱ng m ɓa nzhi, nva̱ng va̱ m ɓa n chu nzhi te <hesitation> n wór na, n wór na te za̱ là pa̱ ìpin a fa á kpa̱k te, ḿ ɓa ka̱ ɗi, ìpin fa kpa̱k te, n ga, n fa n ga ká̱ nnak ìgwak pa̱ kai, ká̱ nda va̱ ta̱ te te, ga mi ya inok va̱ ta̱ ya, n ga ka̱ ɗi, n ga n təm n ga ntəm, alum ga chen tar. Te n là pa̱ sángkang à, uvo wa và̱ yà chit ka̱ ta̱ ka̱t yà, te mma là pa̱ uvo wóng fa pa̱ ô ɓa te mɓa̱r ro ɓa ya na te za̱ iya za̱ ɓa ka̱t za̱ ɓa le nva̱ng ka̱ sa̱l za̱ ga nzhi, á nak te n le nva̱ng ka̱ ɗi ká̱ nda ta n ga, n ga n təm te, n là pa̱ á mmó te sángkang inan i nəm á mi wanta̱ yà? N le nva̱ng n ra te, n fa n wór na ka̱ɗi te, uza̱ là á mi pa̱, à wanata wa nva ma là á mi pa̱ mɓa̱r ya wò ya te, mɓa̱r ya wò ya wantana te a, ìpin a fa kpa̱k te, ḿɓa. Ìpin fa kpa̱k ka̱ ɗi te n ɓa n wóng ka̱ ɗiɗi, n ga n ga n chit n ga n ga n chu, n təm kaɗi alum tar mi, ndəng n wa ka̱t iya̱m ro ka̱t n là pa̱ te nva̱ ta̱ te te avyál ka̱t ɗo? Ka mi wóng pa̱ ma là te va̱ wóng pa̱ ôgo dər nnap inok unəm va̱ uvi gi ya na kpa unəm ga mpipyal ki inok ta mi ko kpa te va̱ ga ya unəm ta te unəm á ta là á na pa̱ ai ò yar atak nsat á ta chit ò na unəm ro. Á nak mi ká̱ nda ta te ndər ishi mi te, n là pa̱ kai, nnap ta̱ te inan yáng mi sáng wanta̱ yà? N le nva̱ng n ɓa nzhi ka̱kul inok ta te ń da ta te inok ta ya mi ka̱t. N le nva̱ng n ɓa nzhi, ìlum ro ɓa sur ka̱ ɗi làm mà fa ma ga pa̱ mma kà̱ ngga nkàp mmàn, mmàn ka̱ tak asiya siyasa n wóng ka̱ɗi, n ga, n ga te n là pa̱, to mma mi má mi yiya ká̱ nda ta̱ kpa mi rí, n ga ma ka̱ dàt aga lan chit pa̱ chachat. Awàlang va̱ ɓa chu apal ishi mi te á kùr, n le nva̱ng n là pa̱ te iya̱m gi iwuswa ta̱, ká̱ yà n nyi wanta̱ te ka̱ mi ɓa ka̱t n le nva̱ng ya̱m mi m ɓa nzhi. Tak kpa̱k kaɗi te ma là pa̱ kai má kà̱ nwór onəm ka̱ chu te ukpa mi p a̱ iga te n là pa̱, kai iya̱m va mi ga te mi ga mi ya kye kpa te mi təm ngga nnəm iza̱ ka̱ ta làm yà? Mi ga ka̱t, za̱ yáng ká̱ nna pa̱ í ga, n là pa̱ to, í ga rak í ga í ga ma ga ma nəm ma nəm nva̱ í ga te n ga n ya ka̱t, uza̱ ma uza̱ ya ka̱t í le nva̱ng í ɓa te, n là pa̱ u ya ka̱t rà? N la̱la á ɓu pa̱ mma mi te ɓu là ishi ɓa̱ng á mi byét, m ɓa chit n̂lám n ɓa n ya ka̱t, ká̱ nda ta̱ m ɓa làm n ɓa n ya ka̱t. N le nva̱ng ya̱m mi n ɓa nzhi ìlumsur ro te mma mi kà̱ nnəm inok te má là á mi pa̱, to mmá kà̱ mɓa ki inok á mi. N nak ìgwak mi kà̱ chit pa̱ mma mi ka̱ ngga n ya inok te na ńnəm ká̱ nda ta̱, n nak ìgwak chit pa̱ mi ga n ya inok te mi nəm ká̱ nda ta̱. N təm chit rak <hesitation> n nak iya̱m va̱ chit mi ga mɓa n yáp ká̱ mbwai va̱ mi ga nnəm inok ko ta̱ mi ya, ntəm chit wò-o, alum chen ɓa tar ka̱ ɗi inok va̱ ɓa ka̱t inok ka̱t te n fa n wór unəm va̱ là pa̱ mma wò kà̱ mɓa ká̱ inok á mi te là pa̱ na má kà̱ ɓa na ò re uyen wa kà̱ mɓa. N fa n təm rak, n fa ki ìpin te n pak ntəm nlok na chit n ka̱m <hesitation> nkpàng ngga mbwai n rí mma mi kà̱ nlok pa̱ mbwai inok va ta ɓa mi nəm te mí na nna á mi te mi mwa unəm ga nkpàng ko, alum chen ɓa tar ka̱ ɗiɗi, unəm gi inok ɓa ka̱t, n le n təm n là pa̱ to ìwu, ìwu zham ká̱ mi chit n yà ki iya̱m ivəngva̱ mi rí ká̱ nda ta̱ ka̱t. N təm ya̱m mi chit, n wór na te là á mi pa̱ inok ta pa te mma ga ma na ûnəm ro chit, á ya mi ka̱t. N le nva̱ng ka̱ ɗi n le n təm ya̱m mi. N̂da ro te uro le ɓa chit ka̱ ɗiɗi pa̱ ò ɗom pa̱ ḿ ɓa ká̱ <hesitation> akaya ìlukwan akaya ìlukwan ovan á wò te, n ré nre ka̱ ilukwan ovan va̱ ma ɓa ko. Mma ɓa te ɓa là pa̱ mbwai yà ka̱ wò ka̱t, á yáp akaya va̱ ta ka̱t kpa ká̱ nda ta, yáp akaya va̱ ta ká̱ nda ta ka̱t pa̱ mbwai yà ka̱t. N lok na chwat akaya ta kuma n yár mbwai mi chit n yáp ko.